Ithwe wethu ngokuthukatsumba mbulha thukatsumba emboka ye nyama, enyama wukatheka yokwaliku, wabitheka yokwaliko then neryu yiki yika yabirihya <hesitation> mwakaki iwatheka mwebithunguru after <hesitation> ebithunguru bika byabibulira buliranamu, then iwathekamu nebinyanya, ebinyanya then nabyu bikabyabibuliranamu iwathekamomunyu, omunyu aka abirinanga <hesitation> eyosi yamabirihikanahikana ndeke then neryu iwathekamu mwamaghetse neryu iwathekamu esyangwe sinene niku neryu amaghetse abuliranemu. Neryu iyahya